וויזוי א קאר דזשעק קען אויפהייבן די קאר איז אז ס'האט פון אינעווייניג א ספעציעלע אזויווי א נאסע אזויווי זאך און ס'- ווען מ'שטיפט עס ארויף ווערט עס אזוי שטארק אז ס'קען האלטן זייער <hesitation> שווערע זאכן.